لعبتي المفضلة مع أني بنت <hesitation> هي كرة القدم. أستمتع ب-بلعبها لأنها بتجمع <hesitation> بين التحدي و-والحركة وتحتاج تركيز وت-وتعاون مع الفريق. وأنا أحب التعاون. وكمان <hesitation> لما نكون بالملاعب الخاصة أ-أحس بحرية وحماس <hesitation> خاصة لمن أحقق هدف أو زملائي يحققون هدف